Дӯстони гуногунфарҳанг ва гуногунандеша ҷаҳонбинии инсонро васеъ мекунанд. Ин кӯмак мекунад, ки мо аз дигарон чизҳои нав омӯзем ва таҳаммулпазир шавем. Вақте ки дӯстони мо гуногунанд, мо беҳтар мефаҳмем, ки зиндагӣ на танҳо якранг аст. Онҳо метавонанд дар лаҳзаҳои душвор дастгирӣ кунанд. Дӯсти бисёр ин хеле хуб аст.